Jeta ko mbae ipuereta oyekua no kua apo yae, <hesitation> oime yave mbae hesitation mbaeti jaekavi no <hesitation> ipuere mbaeti jaekavi mbae yae yaekata ko kirai ñaikavi vaera no <hesitation> jare mbaeko yaeka yaekita suguiva ikavi va, ani ikavimbae ra kuae jaeramo ikavi yaikua jare ñae vaera sugui